اعتقد ان الاثنين مهمين لكن <hesitation> يمكن الاتحاد الشخصية تكون <hesitation> الاساس اذا كنت سعيد تقدر تساهم بشكل افظل في مجتمعك <hesitation> يعني اذا كنت عندك رظا داخلي تكون عندك طاقة والرغبة لمساعدة الاخرين لكن ما نقدر نهمل اهمية المساهمة في المجتمع لمن نساعد بعظ نحس بالسعادة ونكون جزء من شيء اكبر.